भाषा और विचार में बहुत ही ज्यादा गहरा सम्बन्ध च की भाषा जो च भाषा ही एक दूसरा ए बताना को एक मात्र माध्यम छठी ये दी। आपस में बराबर भी होवे छ अगर भाषा च तो विचार च विचार च तो भाषा चौकस मानो अपन की विचार दूसरा के साथ व्यक्त करना गंजे भाषा को प्रयोग करूंगा के इको समाधान यो छ जो भी च। वो अपन विचार करके बिना भाषा के अपन अपना विचार व्यक्त नि के सका तो या दिया में संबंध भूत गहरा हे और भाषा भूत अलग अलग तरह की रेवे च इंग्लिश हिंदी हाड़ौती संस्कृत च अलग अलग तरह की च लेकिन विचार तो एक। होवे विचार व्यक्त करना कंजे भाषा की जरूरत होवे छबीना भाषा के विचार व्यक्त न किया जा सके मुमकिन ही कोई न।